Salah satu budaya yang ta- ta nako ya o kia mane o kia biasa ja pake masyarakat oka manege budaya atau tradisi hajat umum, tradisi hajat umum mane adalah tradisi <hesitation> o kia perkumpulan atau masyarakat jo matekeka make setelah o kia <hesitation> lebaran de idul fitri, hari raya idul fitri pasala manege hajat umum manege pertemuan atau perkumpulan masyarakat yang biasa mane ja pake loda kepulauan oka jadi manege ma pera perayaan manege seperti o kia <hesitation> silat, trus o kia <hesitation> ciri hutu atau cukur rambut <hesitation> dalam <hesitation> kegiatan o kia tradisi hajat umum.